ओपनर हो आमी सोडा चे बॉटल्स किंवा सॉफ्ट ड्रिंक चे। बॉटल्स ओपन करपाक <hesitation> यूज करतो। ओपनर राउंड रिंग कासो अस्ताना आणि तेंची फाजे रिंग। माशा बेंड कोसा अस्ताना आणि त तो मागेर बॉटल च्या गड्। डें फासोवन वैर वोडची <hesitation> पडता असा करून। मागेर ती गड्डी एकदम सारल प्रमाणें <hesitation> उगडता।